गद्दा र घोड़ा के बीच मे मुख्य रूप से सरीर वेवार के आधार पे अंतर रेवे। जैश्या कि अपन देखा <hesitation> कि गद्दा का जो कान रेवे नि बड़ा रेवे पर जो घोड़ा का कान रेवे नि वे छोटा रेवे। और गद्दा की पूछडी का बाल रेवे नि जो कलडा रेवे। अर जो घोड़ो रेवे नि ऊँकि पूछडी का बाल नरम रेवे। अपण ऊँका रेबा मेलबा का तरीका का हिसाब से देखा तो घोड़ा है नि तो वे झुंड <noise> मे रेवे जबकि <hesitation> गद्दा जोड़ा बणा के रेवे।